Soa handrama ny ketrikin'ny sirlankain reo satria ino ngatony?somary bebeloky zay ny hanindreo agny, somary misimisy <hesitation> aa zavamangitry misimisy ravindravindraha magnitry ioary tena soa, matsiro ny hanindreo agny <hesitation> matetiky redo magnetriky hena a, aperahy amin'ny curcuma, mangetriky fia avao koa aperahy amin'ny carie sy ny karaza zava-manitra anandreo any